Tu chiva, tu chii intitíi ka kuu inteligente chii louo yua chi jintii nitou ja kou vele te souu nchaca te jinitíi, naiyou te. Vilunchi souu sidouti nama fini sou soumanta vele masanoutíi te nou mouta kití kanchakayo chi touchi kou inii yoa jou nou nami taka casa nu tu lusayo chankayo kante te yuje´eyo jaa naiyou kai.